Mɛ jira nɛ zun o vɛ ma wa nu ma wa na zun o ma biyo ba sara zun o ma biye ba sara zun o vɛ man in han fura toro ma te zun o vɛ ma in za azun o ma mu ɲu a'o pan mi denisi an sɛ in tonu yirawe an vɛ jiba vari un ma mimu o se uwe o tin yi womu o tin yi mi womu mɛ bena a'o wemu mɛ wabe un ni bena un ma un han ma un za bena a'o sabari a'o baba ara a un ji un tonu sɛ